सारण ही सगळ्याच घरानी माराप चालू असे। सारिन घराच्या एका कोणीशाक मारण चालू करतात, अदवी मारून सावकाश सगळो काजरो काढून मागे एका कडे एकटाई करून सुपान भरतात आणि बाहेर उडतात।